Io tu jaa in koto kueenta ntakuu luli kaatu ko io luli nii yuu koo na kocheyo nuuyoo sa na kachayo este io ja na kachayo noo ponuu, nova poe lulo, nova po kiti yo teko ki kakue bonu io na jii, io io no kae yua yua keveyu yua kee sinue yua chiiyo no kakucha chia to xii iniyo kuetiun yo yua.